Qora rang esa kuch va agressivlikni namoyon etadi mani o'ylashimcha sirli va jiddiyat bilan bog'lanadi bu rang odatda rasmiylik yoki drammatik holatlar bilan ham bog'lanishi mumkin.